<hesitation> حاليا ما عندي مشروع محدد اشتغل عليه لكن لو كنت اشتغل على شي حاليا يمكن يكون مشروع يتعلق بمهارات جديدة او تطوير فكرة معينة عندي احيانا يكون لديه اهتمامات جديدة مثل تعلم البرمجة او تحسين مهارات الكتابة السبب اللي جعلني متحمس له انه دائما اشعر انه في شي جديد يعطيني دافع لتطوير نفسي